عادةً أشتغل حوالي أربعين إلى خمس وأربعين ساعة في الإسبوع. بالنسبة للإجازات آخذ حوالي أربع ل خمس إجازات في السنة.